Nime'e yunguu kuevina yunguu, ajan yime yinga ndikachí tindama vee sando anrá intu nunku kava ye'e yinguii nguanra ndaninka yingua he ndio nayunka kaxhi nuu nunraxte ninruja chí he ndayundu ján un ñiñoma ndemendo naxhi nii nindemerá name nunanunka name'era ngue, ndomendo yinguu ujani ndekeno yakuu nuyanrá chi nduende ña'ara ya'á ayini vee sando ya'á ayine tamanu ndanduu ndixna yoni tiñe'e uxnando yinguu té nunundu xhinguu indio mendo no'o ñeñeye kuka kandenukue nuu nevijudia ove nikunka achí nuu hu nandio xhi ya'á jua ndeian takani dike ya'á akuu chini naka chi nde ihó meni nuni chitanuu nguu nundua, navixna nune yuya'a anduxhe nikanda ñenuu ngue vinde anda ndanaa iñika ian ndu nuu atu cuenta ena'a ndeyuu chanuxhia chí jindanunja ni nukuechi ni iha.